إذا كان لازم عليا نخير، نحب نعيش في المستقبل بعد ميتين عام خاطر تكون التكنولوجيا باش طورت برشا و الطب باش يكون عندو تطور كبير و ربما يكونو دارو أبحاث جدد و اكتاشفو عايلات للأمراض لراها تقتل توا و هذا راح يخليني نعيش حياة أسهل و مطوره، أما في الماضي الحياة كانت صعبه برشا و مكانش التقدم لرانا نعيشو فيه اليوم.